Karl oll' linnundusinsinüür ja tä mõtõl' vällä sääntse linnugi, miä lindas tävveste nägemäldäq, niimuudu, et ku tä lindas, s- sis tedä olõ-õi maa päält nätäq ei õhust nätäq. Kuigimuudu tä löüdse sääntseq matõrjaaliq ja sääntse sõidukibõhusõ ja muuq as'aq, miä lasiq täl sääntse linnumassina vällä mõtõldaq.